हमिन के बरिसमे एक दुइ चोटी मात्र हमिन सब आए जाए करइसि काहेकी हमिन के हतपत एने ओने आएजाए के नकरसी । ये ने एक दो चोटी जाइसी, आइ के हमिन के उने कि आए जाएला हमिन के केतना ठिक कहके लगइए त खास त हमिनके रस्ता पेरा केल्के बात एके दिनमे आइजाईसी एक दिन जाएके लगत त एक दिन आएके लगइए चाहे एक रात औसन के हमिन के कहेला जाइसि त कौनो पवनी, तिहारबाटे, ऊ समयमे जाइसि नत घरमे कौनो यैसन काम परगेल या मजबुरी रहयै तँ कौनो काम चाहे जरुरी काम रहैये, उ बखत हमिनके जाइसितँ । हमिनके यात्रा खास कहम तँ हमिनके बेसि दिनके यात्रा नरहैयै या रहबो करैये तँ जाने, एक दिन, उहबे रहबेकरैसि तँ, दुइ तीन दिन रहके हमिनके येतनेमे हमिने कहके चाहि आए, जाइके करैसि । हमिनके बेसि दिन नरहैसि । एक, दुई दिन, दुइ तीन चार दिन रहके, हमिनके आजाइसि । हमिनके लागि, आए, जाएके, रास्ता पेरा येतनेहि दिनमे, हमिनके आएजाए करैसि ।